Ne teng paricchj 'e ricordi, ij ne tengo paricchj o ver verament. Però <hesitation> ij me ne ricord soprattutt uno no? E m'arricord quann tenev <hesitation> chiù o men sett'ann. Sei, sett'ann e stev 'a scol. Stev 'a scol elementar e tra tutt 'e cumpagn d'e meje <hesitation> ce ne stev uno che m'ero legato proprj assaje stritt e s' chiamav Marco. Marco era chillu creatur che rirev semp. Ij m'arricord ca tenev 'e capill tutt spettinat n'gap. Tenev 'a magliett semp nu poc zuzzos, cu nu poc 'e colla, nu poc 'e terr. Però stev semp cu l'arteteca, tenev, sembrav inesauribile. Nun stev maje n'attimo ferm, stev semp <hesitation> a pazzià durant 'a ricreazion ij e Marc. 'O juoc nuost preferit era quann c'inventamm 'e mission, nuje c'inventamm 'e missioni segrete. Ci sentiemm doje agenti ca stevm sotto copertura e <hesitation> emm costruit 'na base a'ret a n'albero dint'o quartiere d'a scola e facemm 'e pian. Disegnavamo mappe, ci demm 'e nomi, 'e nomi in codice. Io mi ricordo che ero falco, lui pantera. Ogni giorno teniemm 'na mission, tipo jemm 'a arrubbà 'o gessetto a l'insegnante, oppure jemm a annaccuvà 'e merendine. Amma scoprì chi er' fatt 'a spia. E alla fine mi ricordo che non risolvevamo mai niente. Ci <hesitation> però riremmo com 'e pazz. M'arricord perfettament nu juorn 'e viern, 'o ciel era grig e l'aria, facev nu fridd e l'ultimo juorn prima d' 'e vacanze 'e Natale ja. Ij ero trist, nun m'arricord pecchè, ma over tenev paura 'e chilli juorn senza 'a scol. Magari tenev paura ca sentev 'a mancanz. Marco è come se l'aveva capita chesta cos, si avvicinò e m' regalav 'na biglia. Nun era niente 'e speciale, m' disse chest è nu porta fortuna, pigliatell, verimm e rimanimm alleati. Ij 'a teng ancora oggi, 'a teng dint 'a 'na scatola. S'è nu poc sbiadita, però m'arricord che è nu simbolo, chest p' me è nu simbolo e coccos 'e ver. Chest è nu simbolo 'e n'amicizia, n'amicizia vera, n'amicizia profonda. Amicizia di quei giorni che ammagar nun c' sta chiù. Che 'e rapport giornalment, oggi, oggi giorno so cagnat, nun so chiù sincer comm 'a chist da creatur. Crescenn cu Marco c' simm pers 'e vista. 'E scol so state divers, l'impegn, 'e compagnie e spesso accade pur chest no? Però ogni vota ca pens 'a stu periodo è come se ij turnass là sott. Sott 'a l'alber cu 'a mappa mman. Marco vicino a me, ca c' stemm inventann tutt l'avventure. E m'arricord quann era bell a pazzià senza pensier, a vive 'o presente, a rire p'senza niente. Tenè accant a cocchedun ca condivideva tutto. Che stev semp cu te e condivideva pur il silenzio. Pur a sta zitt. Stu ricord p' me è special, m'arricord pecchè m' facev sentì libero, m' facev sentì al sicuro, felice. Se c' penz mo dint 'a vita adulta ogni tant sicondo me nuje tenimm bisogno 'e truvà chella leggerezza, chella complicità, chella capacità pur 'e c' meraviglià d'e piccole cose. In fondo <hesitation> alla fine crescere secondo me non avess essere dimenticà, ma avess essere a purtà cu te tutt chell ca t' piace e che 'a vissut e a t'o tenè strett. Stu ricord è proprio chest. È nu framment 'e felicità puro. Ca c' insegna ancora oggi quanto contano 'e persone e quanto contano sti mument e quanto conta soprattutto 'a felicità dint 'e relazion.